E fomba ahafantara fa fantan'e amboa e tompony da raha hitany n'e da sy mivovo, da raha hitany tompony da lelafiny e tompony, da orokorofany e kilaotiny, randrony da miditry magnaraky enazy rah eo tany omban'e tompony